समजो आर्थिक असमानता ल्यो हे जाय दूर महाच। आर्थिक असमानता दूर लानो तांगेस सरकारोस मुलुक कोशिश लान्गोस्स। मगर बाद में होडोगो तांग पता चालेश कि मानी शिक्षा जरुरी तौ हूडू हिसाब्स मेएस आने तांग हिसाब्स कामांग लान्तोश, दोची आर्थिक असमानता ल्यो दूर हच्चो। इसलिये दुबारा रुपया कागमो बतैन ही माय, रुपया काग काग ल्यो चाची ममहाच होडोश उल्टा महंगाई बडतो। चियेक द्वा रुपया हचोश ता होडो चिजु मांग बडतो आई हूडू हिसाब्स होडो महंगा ही हाचचाओ। दू होडो ता हणे ल्यो मापोरिनो दु। दू इसलिये शिक्षा मुलुक जरुरी तौ रुपया कागमगिच ओबोल।